Eeee! Ny tena raha- zava-dehibe amin'ny fanaova- fikarakara sakafo toy moa zay la ny fahadiova, ny fahdiovan'ny hany ataonao ao, ny fahadiovan'ny olo mikarakara azy avao koa ny faha roa manaraky anizay, ny hasoan'ny fangaro apesainao. Ohatsy mba ovy tsy lo ny hampesanao lafa hagnetsy- hagnetriky, ohtsy hena vo soa fa tsy hena membo ro ampesanao laf hangetriky anao.